Hei, tu lau hea rastura na xat visiteba su ka otara. Masya niyawin hei visiteba su min pelawin. Fi su min piya kuban. He tia nga yan tindrim lau natua. Tindrim lau tua rani. Tata ka yan kanva kalanga kan exchange lau tua rani ya. Ani tipal na tipal na nai poni maitha ya. Hei rastura ranjan mi yontaman biji trina kaba yon he tia nga ya. Tindrim min va biak lau bin tata kin. Hei him in pedik lau tin. Kansoi tu rani. Zaua kan exchange nga. Hei kanva piya kira nga. Hei kan order lau. Kansoi nga le tata kin. Biakin hei kan order. Hei kan order ni lau lau kaba ngin. Hei kan du lau ania. Visiteba su pan du. Visiteba su pan otara. Visiteba su him in pedik min pelaw. Ati anti tu rani. Tindrim min belau tu rani.